<hesitation> حسب الوقت أكون مدبوز بالدياي، وما يفرق معاي صيف أو شتا. <hesitation> أحب دايما شوربة، سلطات، يعني عادي، محشي، كله يتاكل. الحمد لله وفضل من نعمة من الله.